أول حاجة انحط الماية في الغلاية ونخليها تغلي بعدين نحط معلجة من البن المطحون في الفنجان ونصب المي المغلي فوج البن ونخليه ينجع لمدة دقيقة، بعدين نحطوا سكر حسب الرغبة ونقلبوه وبعدين نشربوه.